<hesitation> hewan yang au ta suka ya ma atau au rasa jiji ama, mama haho, <hesitation> haho ii ku dapa au rasa au ta suka ya, niko ite pertama kan ite islame, jadi barang mama tai bisa ite na, nakitetna isiya itena sio ina howo mateke, ma mateke ite-iter <hesitation> huduri dakele, ala ite ri'iya tea sou ina howo ma loko ite ina huduri ikele, <hesitation> kuda pa au ta-tasuka hao, karna ma ite pertama kang ite islame, jaihal ma ma si isi jadi <hesitation> haram ma kaite sebagai ite musia islam'e, <hesitation> baru setiap hou ma kalu ite lewat ama ina naka ite hete ina walawadi atau i'ilou mateke ma ite iso ina hou mateke, laku terasa risu iter dua hatui risau kola ya se, <hesitation> ma menyangkut laku haho ma, kalu apa lagi kalu ikeu huturu-huturi se. Hih ma ma masya allah ma ma amin paling risu au rasa risu una apa, kalo uri'ya, ha pea kalu apalagi, kalu amin eu di kota pa, lai dihina isa di e laha di, a ma ma biasa mati mati eu ause ina ina kandang hilale ma ina tei ina hina, hina huduri ma pokoknya apa lagi ina tudeidu ma ma, labeh tamba ami tak suka ya riya kalu taneu ma kalu hise naka, naka audi, alei disidi mateke kalu ami dapate mateke laku ami rasa risui, i ma ma amir duhatu lete tapi rene ya, karna nikom amir ari'i ina hou ta nikom ee, ha kalu ami lou wasaladi pekeduke, ami ariya pekeduke ma ma labe tamba ami tak suka ya, karna nikom e, pertama ina ihou, ihoun tua ha pea ihoun tua pekeduke teai? <hesitation> > ina waladi peduke ina waladi laku masya allah pokonya ma ma tahi bisa sama sekali ema lisu. Rasa kalu dapate mateke ma kadang mateke amilawahidi ma pakehina hou irene, ma menyangkut laku haho ma, jadi kalu setiap kalu ami iri'iya ameo apa wasaladi lou tepi maso tepi, kalu nala dapat ya, ma ma paling paling ami benci aema, taneo rima ma, yang paling au paling au tak suka ya ma haho ema ma ma ina tudeidu, ina tei, <hesitation> ina <hesitation> ina hou, apa lagi pa kalu ameo di di kota pi diasadu di, di mardika di pa, ami lewat laku oto pa ami, ami jaga laya ma ma biasa ma au ledi laku auladi, au tak bole au nakri'ya, karna au tak nakri'ya ma te waseu ina howo mateke, laku teli haho'i, haho'i haho'i binatang yang paling au ta suka ya sama skalie, hidi ina hou te, hidi ina tudei du, hidi ina tei, ha kalau ami awla latadu bae lae wasaladi au-au waleha ri'u, ma biasa ami dapate ma he'e ma ami dapat'e ina tei ma, ina tei ma ma yang alei biasa kalu ami totia ama, harus ami sarto ami ye ma, ma laku amuna lale ria leihitu ma yawei-wei kalu biasa ami toti ya.